So tawi mbeɗa waawi wontude kullel diwoowel hakke ñalawma ngonannoo-mi beɗel Allah. Ngam beɗel Allah ko huundeyel ngel jiɗmi no feewi. Ko joɗngel, jiɗngel lekkuule, to ɓuuɓi, e to uuri. Ɗum noon ko ɗum ngontammi mi yaha to ɗum waawi won- yahde to, mi diwa e nokkuuji peewɗi.